أنا بعتقد نعم ، كل ما بتتقدم بالعمر كل ما بتصير في أكتر تعقيد وايد تعقيد ، ولكن بنفس الوقت بيكون عندك خبرة بيكون عندك تچارب في الحياة بتساعدك بتقدر إن إنت تتخذ قرارات صائبة بتساعدك في المستقبل، ولكن في نفس الوقت بتكون إنت إنسان خلاص عرفت الحياة مدري إيش لون و يكون عندك نسبة من التعقيد من اللي إنت شوفته ومريت بيه في حياتك.